بعض المرات يكون الإنسان هو يحدد مصيرو بيدو مثل يبطل من المدرسي من ذاتو هو ما يعجبو يدرس هوني حدد مصيرو ،فيكون مصيرو بالشغل ، ومرات الانسان يتعب على نفسو ويدرس ويقرأ وينجح ويكون من الاوائل فيصيغ صاحب شهادي ويحصل على شغل براتب مليح.